Naje madanalda medgin matakiya dg dagal kwar khai nwan anag ng kdagal dkanud k kwaba jirgi bagyagyana vlak nud kdgi adazənə vakwaha wanda har adandzgana ahɓgana azgana irvyiɗ mahwdah hnahnana, to indagal dama haya ya saraha, madanal damahaya yasaraha ko huda flawa ko gata dga kasukwa kwada mulgwad mlə takiya inza vukwa thala kwaha man bagana, amma kafin inda fkarzh fə kn kn kɓa kwanna in baga ndan kzr gwayava udra sati palla sati buwa, kwa hwlaba hwachik ndakwi ba hwlava balanke hwlabudha thaba amyami ktadigit to, dashike hwlaba hwachik ndakwi ba hwlaba, madanal dama vakwaha bayan da dole daba saɓə nbhar cewa taki ndakwahan ma ɓagana bag ksaɓə dole plwai nuda palla buwa kwanna kmda saɓgt saɓg cea takiya a'a tghr kndzgana dadakwan asagalintsa indavgarundavə takiya mamanə ndgiti inbaga bagnai koba thudga vakavaka ku hwuɓa sdava Ku hwda flawa ku bathraunina inda ɓagaɓag kdigiti cewa inmlaru kəghravara thyaya bandkwan amlgwad nud kskaya kai thaba mana nagan thaba mana nagan thaba cewa takiya inmlri thanai kyamudi naɗugannai hnyaha macewa takiya thanknathə kwankthra inthknathə kzr biyar gomara infəan ghravara infgana, to zarabahari ina ɗugantnaya masaman iyayari inadugantnaya babara ard dadara kokuwa kudrahara, kəkuwa zarha babara doleya inbagan kwakwariya takiya invitrana kdigit sasa, ghravatra inngha takiya armai ghravatrhɓa thaɗya band kwan mai nai hɓa thaɗya thankna thg kvaka saukiya ndzgana innagan thaɓ cewa takiya ghravatr thab mara chnwu thab kzrmtakra ku mamai ɗekya, arhbgana arzgan ghravatra, arfgan ghravaratra kzr kathan marakar hnana matakiya avitrvlə kzr dga zə kyaruwa t halakwaha aɓ kwakwariya cewa takiya abaətra koba zedga hngana akwa mamai ngudya agata zr hnya ha takiya wanda kwada fgars fg yaru kghra koba ghrava cewa takiya maghada sabk gwyava mng ntsahwaha arzikiya wanda amda sga sga cewa takiya indga dg dama hayar nda ndan kuba Bak marmariya ung zərya tsagwaha kai zigana mainin har mahaya ya saraha udan tsum naganig hinahia dənvakai nina kai ma kal kalan biziganhinahini tagdatag zarabaha nin nin tsagaha, to girava dashike sama kisa ya saraha am gai kuna nigal nig kan kan babuda masiga sig daman digina komaga siga ba shig palla, to koba cəwa takiya ko thbga cewa takiya kai vigimain wanna wanna kaga maraw, ko agga saga ba shig pallana to ko becewa takiya thba cewa takiya kai vigi main wanna baga main konna kaga maraw maga dasiga bak shig palla mun digi a zigar digit dzigar da yayiga na koga digal ba cedda taki a digal bada vakwra mai takiya ya zama maka dole takiya a'a kunina mai digi agga bag bag nin divakaiyi dole agga sasa ko adda siga ba shig palla, agatgan kan kan sarti cewa takiya vulanwa vilg sarta kobadigan ko sati palla ko sati buwa mana nagana mana dagaha vazna kisra thuti mana sagala, to dole vilk vilnuda masiga dole tagan tsaguga takiya siga sig maina siga sig maina kuna da gatgu zirdigita kun da gatgu zər kac kaca kun gatgu zər diga ziga kun dagatu zər kuba, kun dadara to giravaga mai vavaki adda figim nin gir invakaya ka kagani diga tsazirwa, to agga bagya baga zərguda hinaha ciki buwa ko ciki hikrda afginu fig hir aimvakaya abathnan zər guda zər diga guda hingana. To giravan ann iyayaga ar hubgana ar zəgana kagani mai wata kiya cewa takiya hubaska hubask takiya kai zigana main cewa takiya mainfa bagan kokari fa, badim yatirinfa ma mai mainan fa ma ming nuda ba dinufa gulfang fulfang cihav banina man mani hinahatira, kai ciganciga zarabaha a waramulda tihalakuh thba gigiya zarabahag thaba agga vazgan thaba tinala aggan vigtir vilga ki hubgana ardan ardan ziganna, aggan agga ba kakarin cewa takiya zəraba ha bandkunna a dahkul dadamzgila thag kigne agga digal digna agga ba kakari cewa takiya cewa takiya zərabarha tsa awadda figarim digitin da bagaba nina kida bagga aggatgar ko digitin da baga bag nin kin kih kidiga baga aggatr digin da baga ba nin ko mazir kasuka, ku zər kasuka ko kunna da bagaba giravan zər tataliya cewa takiya guba savna biya thikna thig zər digan tsigutsigana thikue thig zər diga zigana din mai wasirga sirg thaduri biya sai daadamzgila a wara muda, to macewa ko mai baniya to kaga ghad garu ghud givra madiv ki zərabaha to kagani ciganciga vakwaha, to kagani ba dan misali yamiri mavlga vilga ki namiri dubu dirmik buwa ko dirmik hkrd.

Baganaru baga takiya nmilgaru milga dzarabahara arda dzamku dzamga tivakaya aimaya ko tihala shiggara ko enmiga ko tivaha varavara mamignin nin zerabahaga ma wahala vilaka vigl dadamazgila atagan ciwa a'a kwuna enviltir vilga ki maina maina maina a tugtirna tuga ma gulagulnina ma gying gin zinda tra badum wana thavkina thg dzavuk aawana aawana avakmina to avakmina takiya uusa uusa ussa maidagal dagala tihayaiya fikara ban dangir, kuma ghada thkne nin digit vakhahya dadamazgila da wurka badwurg dula zavuka mhdan vavaka zingana, kagani zarabaha vakwanina thaba zeravatir thaba arbur bakaki auwan arthkna nin kubna dula zavuwa, to kagani amayace takiya majnin a thara thiknathg nin kidgita amulgani zeraba a mulgaru bi kin iyayagi anahala balle zerabaha balle kisaga kunna da dzanku taunuda da dzamku tsumda

Da dzanjya badkah muda aga mularu kiksaga my, to my vavaka da dzamkw nudi maitakiya maina minga may vakani vilga vilga hamina knda mulgaru kuwar bapalnin tigir kidgana aula vand divakayi, to kagani dadiya digita mainud tsagola mainud dzamud dugadira awara mudi dzamak timtakir mda atsagainda ko manig shivga ko mamaya giyaga tsagalak ba takiya maina marau hinkalana maina marau.